Nyya yimu kona kishikapa, nyya yimu kona kishi, anna agbo ogye pyo gaba ogebe ko ri igishapa ikyeni, igyishapa, aba kamo okpakwu epa ki se, ogebe ko rishi ikyeni, ishi oye kpokponu ya ro ya ro okpakwu oye ki se, to, ogyolo gbano ogye mani, agaga yo aro ozani gba ko ni olamuni oza nu fu weye nu ni la domin agege ko ro aman no, ama kuma igyishapa, kpi ishi woza ni nyya ya gege ko ruwa lo oma, lalo owo ono kwe owoza ko rore nyya yimu nu ifu kishi nyee ni la.